أتخلص من الفقر. راح أتخلص من الفقر، لأنه مثل ما قال علي رضي الله عنه: "لو كان الفقر رجلًا لكنت قتلته". الفقر هذا سيسهم في تحسين حياة الملايين من الناس، لو أنا قضيت عليه، لإنه هو مصدر كل المشاكل في العالم.